Jamaje hani hokka on habaru Hande ko fe'e haa wuro amin, Woodi ndottiijo feere haa kaywe oɗɗon nasta ladde. Ohoosi na'e makko ɓe nasti nder ladde.